Tuu sõna kolonisiirmine esiqhindäst om sääne halva maiguga sõna tsipakõsõ. A või-ollaq, ku om sääntsit planiite, koh mitte kedägi ei eläq ja midägi sääl ei olõq, ja inemine sis lätt ja nuuq ärq asustas, tuu, või-ollaq tuu ei olõki nii ilmotsalda halv kah.